<hesitation> nam tok gurba tok tahatin won ishin eten maani at arratan akan cchalift? Man kabda eteni gaffet. Dub gurban kun wonnin yeden ayyo an arratan matat an dukuba, gar dirra kannen an kas ijajeni, dub <hesitation> akama matan an dukuba, dub arratan anin raha hinkabu sunif akan chalise taa, dubattan ralle fudedi waat wokabat kee won ak sibitallia ama hadda, yoyote won jirat jirat anabitii.